لعبتي من الذكريات الحلوة في طفولتي لعبة <hesitation> علي وطي، ولعبة <hesitation> في ألعاب واجد صراحة، لكن أتذكر لعبة علي وطي، يعني لعبة حلوة حلوة، كان يمكن فيه زي الألة- زي ال- هي لعبة معدنية فيها طرفين، كل حد يركب على طرف وبعدها نطوا.